Fomba famoahan'ny <hesitation> trompetra feony <hesitation> kara tandrok'omby io aleko ohatra zao de io arakaraky itsofanao ananjy mampa mafy sy mampivoaky feony hoe <hesitation> zany a feona trompetra fa raha ohatra hoe itsitsitsitsy egna igny anao nefa hitsoaka hitsoka trompetra de tsisy feo mivoaka sy akeo.